تمام, طيب خليني اجول صفر خمسة ستة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة اربعة ثلاثة و <hesitation> زيرو خمسة خمسة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية